ژیړ رنګ د خوښۍ، روښنايۍ او انرژۍ نښه ده. په ذهن کې مې د لمر ځلیدل او د ژوند د خوشحالۍ یوه ښکلا راځي. ژیړ رنګ د امید او نوي پیل لپاره هم یو ګټور سمبول دی.